Em embəto wânoto-ləə nəsəwa shíne nən keẽsə, nga kəna kěě hamba maawa fer nəsə ngeěkelek təng manawa bən təə nəsə tii liĩ mee tə ko, ko ta, pid yaa ko ham ko ya yô mabanə tə won duru mee ɓa fadan yaã tə le nə tə ko mee ko tə soꞌo ahan mbəraã ba, mee tə ko tə soꞌo tən yar mee təɗəmra, mee tə kon ko tə soꞌo han mbəraã səba nə, tən tuuka ts palas mbəraã tə tuukaa mbəraã mee tə pid tə ko ko tə kau komrima tə waã- mee tə wǎǎ nə ko tə kəu tə wo wo tə kad ɓaats tə tom palas dikira a em mebato wano bə nən tomsə ba ən síyo nə keẽ tíítíí ən təə bəwa kuma wâno nə yawa soksokora kifo ba nəyawa wâno nən yau ko a fer nawâ mee tə ma ɓaats bə tom bə pala ɓa sseɗe, bə pala ba a kagge ǔwǎ a kangge ūwà, akang ūwǎ wàno ndə em-embatobəns yi təə nəsəwa fer təsə siyi maaso yaake sena bəkake bol yaake yi sena ma kobaa huī pəi sihira sən fom aa sikoo waso kə sə fom wonon sə sika mee ɓaa nǐǐn ham yôrma səɓa nə kəsə kang duru fer pasəsə kam kəsə durwa sə wo ko se mbəsey aa sə kad wa mee sə won duru nə kə sə fom wân sika, amma mee sə ko duraa sani nə ngə kan ngase ngə rəbtə in tíí sə fomon maso wonon sə ka. A yar sikí fiding a yar rabte yar tatente sə kana ale ɓaats tǎǎd mee wǎǎgo ɓə təə ngara mee nga sə wonon sayi sə tom ə kurum sə la ate fin, saye ma fadala kiiyi nəd kənso yí war mee sə pidinsə fada da cike sə sika sǎǎddə, mee sə se kwêêta ngan kəsə pidá mee səpidin nə səko aɓoní kən mee ko yise kweets kən, mee sə konə saye yi makale sə tǎǎdi siyi ki yi yar sík bíss kurum sə ɓa yo ngə le taãdí kaa yi koa sami sə yarsə sə kweeta saãda har kəsə bad udrsosa kab maaso kəsəfada, mee sə se sə peɗenə kiyi kem kəsə fada kə fada ham sən koya sə yôma səba, amma kuma yaa ən lesəsə tǎǎdi siyí yi fîîyâ yí keme usu kiyi fad bəss ko ə̌ə̌ ə̌ə̌ yi bəd ɗəmra imee ən hesə lǎǎdi a fer se kwěětsyarara kiyi sə bədə, sə fad ɓasa ke ən siya nə kêêsə u siyo nən sen ən un təə nə wa don ate mee ngə tom bəkan yín kem kiyi hol kən amma maima ko yí hol kawaí yi fad yí sə, saí kuma yi yau faɗa kíyi war sə fad saãd so kosə a har sə kosəɓa ən siyo bən təə nəsə ba.